Eritsambukania emyatsi okwa binimba lyamabirileka abandu ibayongera erisomesibwa neri soma okwa biritho ebithe ebya muthina mughuma ebine omwa miyi mweyi neryo kandi lyamabirileka ibathoka eriminyerera ebiritho ebyo ngabanga biterekererya bathi bikahwaho.

Erithekamu abalindi nga basirikali ne syombwa esikalinda

Bikathwikalhaya omu buholho nobuthekane nerithunga omuthima oghuwene

Etseme nene nathungayo ingabutha omwana wayi owokubanza namathasyathungayo ingambalha e diguri yayi

Abana bamingira omwa birengo ebi neryo sibalithasasyuwana emittere yabo yikaghanaa iyaleka ibatsuka erinywa obwabu iyaleka ibatsuka erighenda omukiro iyaleka ibabya bibi nekisomo kyikaghanaa

Erisangania abandu bahaghuma neribakangirirya ekinywa kya Nyamuhanga neryo kandi ,Nyamuhanga nga nindi.

Ngaghenda omwi thambiriro neryo abathahwa ibanyikebera neryo ibambererya obubalya inathoka erilhama.

Esehangowa engamalhugha neryongaghenda omwanginko yaye engalhambama

Erisumura obulhikinduobulhikindu eryoya neriminya indi enyumba yinehenerye

Hwahhhhh

Eriwathikya lyesyadini omwa myambalire eya bandu sinemubakunga eryambalha obukyimba bukuhi bukuhi nerya ambalha obukyimba obuka rabarabaya neryo omwa Uganda munemwasa mukabya e kyengyi busana ne nerikunga elye dini.

Abandi bakabasolholha habwa emyaka yabo na bandi bakalemawa erithunga ekyerirya

Emisabe yikahumulikanaya abandu kandi iyaleka ibasika ibasikira oku nyamuhanga ibanawithe amaha bathi akendibawathikya

Bakathoka eribya bangana yihimba ibathoka erihanulira haghuma kandi bakolha kyindu kyighuma ikyabathokesya nerikulya abana babo ibanayisighengene

Wathikaya erikehya ekyibehu kyibi oko mubiri wukuwethu.

Thumuhe ekyifuviro kandi thumubwire thuthi omulema nayo ni mundu nga bandi thumuthungireghe olhwanzo nayo athoke eriyisyandira omwinywe

Abandi bandu bakthunga emyatsi okwa sya Rediyo abandi ibathungirayo okwa sya simu syabo nabandi ibihayo okwa sya TV nabandi ibihayo okwa bandi

No voice at all

Emibiri yabakali bakakolha omumalhambwethu baka baka bakatsumba ibalima iboya eshyobakuli neributha

Kyikaletha obulingirirania ahakathikathi kabu abambesa nabathabana Kandi ikyaleka abambesa nabu ibathoka erikulhakulana

Abakali abanene abakakolha obusubure erisubura esyanyanya ebitunguru eriminya indi nabo bamingirya kyikumi kyikumi eriyibezyaho nga abandu.

Erisikya ebindu byabikalhani bethu omwamalhambo lhikalheka ithwalhabanganako ndeka kandi ithwekalha ithune omwabuholho isihalhi oyuwangapona kutse yuwangahithania oghundi

Abandu batholere ibasomesibwa kutsibu okwabibi ebikalethebawa nobulhwere bwa kabonde kandi ibaminyerera indi obaa eryambalha omupira nikikulhu ghukayithendya obulhwere bwa kabonde...i

Wukasibika ndeke ahahenirye eriminya indi sisyangathasyahambwa oburofu.

Abakali babiribya banene kutsibu oko balhume omorihanga lyethu lye uganda neryo abalhume bamathahya mukali mughuma mughuma abandi bakali bakabya sibendi sathahibwa

Ekyi kyikakanyaya esyombulho syabo neribawathikya eritsuka esuburo.

Ngoghayaa enyungu ndeke iyahenia inahamba ebitooke inthekako esyonyanya edodo nebinyobwa inakuningira ndeke

Ebyalya ebyuthukalya thukalima byo

Omwembembethya omubuya atholere inabya oyukasughira oh omulhangiri webitsibu kandi oyukatsomana neriwathikya

Erimuhumulikania kandi iwathoka eribya iwanganamukanirya okwa bindu ebyangathoka erimughunza omwa bulighe.

Thuuka basikaya ithu kakolha ebya bakathuhabulhamu kandi ithwa lhangiri ndi obuli Kya bakabugha kyihikerere kandi kyikathuhimba

Abandi thukabaha ebyala abandi thukabaha esyonjjimba syeryambalha nabandi thukabaha aherikesya

Ngasabagha oku Nyamuhanga thatha oyuwabirinyitheya omwa kiro ekyo neryo inaya kesya.

Ekyangaleka abakali ibabya omwa ebyo bwembembethya lyerithwalha esyosonga syabakyara kwinzi abakali baghenzi babo omwa parliamenti.

Obuthuku obunene ngakolhesaya esya rekii etractor inga kolhesya eyisuka haima newelhibaro namabya iningakolha akalhima kejokoni

Erithahya mukali mughuma omwa Uganda okwa balhume, wukabutha abana bake, kandi nomukali omughuma akanathendi kusikya kusangwa abiri lhangira ininayo musa, nerithahya abana banene kandi betu likaleka abana abo iwathoka eribapulaningira ndeke ngabangasoma bathi iwathoka eribaha ebyalya ebikabaghunza neribatheka omwa mathendekero, kusangwa ni bake nebya wuwithe bikabahika.

Kyikatuwatikaya eriyirinda esyandwalha esibi esikaletebawa Noburofu Kandi ikyathuwatikya eriyiwunzaku ekibeho ekyangabya ekikabanika omwamiriyi yetu

Atholere inabyamo obulingirirania kandi inathungira abandu biwe bo olhwanzu inakolha omwa bughuma oyu yukabya mwembembetya mubuya.

Kusangwa sisyolhobire kandi nabandu banene sibawithe esyombulho.

Obugaga bukalhangirawa omu kipindi okwabo ababirisoma esyangeso eriyikehya

Erithendeka abalengwa okwa bukoni obwa akabonde kyikabathokesaya eribuminya kandi neriminyerera obubi bwabo neryo kandi ibaminya ngabanga buyirinda bathi.

Omumwaka itanu eryusa embere ngendisyaba inamabiritashongera okwakisomo kyaghe Kandi nabana baghe nerihika lyaghe iryamabiribyaho linene nabana baghe inganemubasomesya namama wabo Kandi omwamyeka itano ihambere ngendisya iniamabirisomesa abana baghe

Thukakolesaya esya todoba kandi ithwa koma abalemi abo abakayilhagha indi banginathukolera kwinzi banganabugha omupalyamenti ibathukolera amasalhali

Thukabiswika ndeke kandi ithwa kolesyabyo ndeke nuku ghuthoke eribirya omuthima inya na tsemire

Thukongera erithasabya bayisiwa owundi okwawundi erithasabya ibakathashayilhakulhanaya kundi bakabya ibanawithe emithima eyihumwire

Erisomesya Abana ngabasa bathi okwakihugho

Thwanga sikyabo eryowa ebyo bakathuhabulha kandi nerikolerabo ebyo ebitholerene erikolhwa embeere syethu thune hayima nabo kandi nerihereryabo

Amalhambwethu siyiriyaghenda yikahika amasarali kyikaleka neru abandu omwa malhambwethu eriba isibangasyasathoka eribikolesya ebyuma byakalyamagezi amasalha syaliho

Ekipapayi ,omuyembe, efenesi amakere

Embulha yikabya yamawa ngahamba ebipido byayi, ingabilekeramo amaghatse kandi amaghetse ayo ingakolesyagho emibiri muthina muthina ngeryoya esyongyimba syaghe erisumura enyumba yayi, beritsumba mugho.

Thukabahikyayo Eriminyerera indi namasigha iyinehenirye eririndayo okwi burofu obwa ngaletha obulhwere esaha yosi yosi

Hwahhhhhh

Obusama bukaleka abana ibathathoka erighenda okwa matha okwamathendekero habwa esyo sente syerithuhiraho sikabya isinalemire eribana

Emighani eyakera yikaleka abana ibabya banasi ekalicha yethu nganiki

Banasabya ndeke omo myaka yabo eyembere neribya ibayithondekenie ndeke

Abakali bakabya omwa bwembembethya erimanira abandi bakali abathe banga mbembethya kusangwa omwa Uganda kera abakali babya obabiri sighalira enyuma, betu omwa bulemi obwe biro bino abakali nabo babiri yibera embere abakali na balhume

Abana balere bakasatha omupira we bisandu omupira webyalha kandi namathibitho

Ekyi kyikathuwathikaya erikalha ndeke nobuyitsotse obwo omubiri nerikalha ndeke nabandu.